Beta mo carita waktu itu to ada antua satu ini di kos, pada saat beta pulang ka kos laa beta lia antua antua ni taputar-taputar taputar-taputar la beta tanya, sudara e? Ose ada biking apa itu? La de bilang beta tadi ni akang barang ni biking beta taparego'ee ancor'e lalu beta bilang aapa barang? Ini barang ini padahal komong tau? Laki-laki ni taparego deng dia punya gembok ini a gembok ini la beta datang ka dia, la beta lia barang se gembok kanapa? Lalu dia bilang beta dari tadi taparego mau buka beta pung gembok ini, salot ini, akang seng tabuka! Lalu beta bilang dia, sudara e ose pung kunci tu sama ka seng? Deng gembok itu? Lalu dia bilang lai. Saama coba se lia ni akang pung nama ni la beta lia ou padahal saama tapi, seng tau akang kanapa dia gembok ni akang dol kayaa seng bisa buka bagitu, la beta lia cob <hesitation> ka'y nya, ale punya gembok ini sama deng beta, lalu sudara ni de bilang, mana? Ini ni ka'y nya kunci ni akang sama <noise> la beta bilang coba ana pake pu-pu sadiki la beta pake doa-doa sadiki la bisa buka akang la dia bilang bet coba la beta buka jua mo padahal beta pung kunci ni tinggal kas maso putar sadiiiki sa la tabuka, langsung sudara ni dia bilang <noise> lle memang pung pu-pu ni juga akang mujarab lae. Baraang pada saat beta mo buka itu, beta ada pu-pu akang sadiki tu, pu-pu tu apa? Kaya doa-doa akang sadiki bagitu, mauwe akang sadiki bagitu, jadi bagitu <hesitation> pada saat buka, tabuka jua mo langsung laki-laki bilang ck sudara e, tarima kasi banya ju.